þessa dagana standa yfir tökur á sjónvarpsþáttunum Valhalla

RÚV og Netflix þetta er í fyrsta sinn sem bandaríska efnisveitan tekur þátt í framleiðslu á íslensku efni þetta fjallar um að það er röð morða á Íslandi sem tengjast og íslenska

að hugsanlega geti þetta verið fyrsti

þau biðja um aðstoð frá Noregi og þar byrjar sagan þegar lögreglumaður kemur þaðan grunnurinn á þessu byrjaði þegar ég bjó á Englandi og var nýútskrifaður

Örnólfsdóttir Óttar Norðfjörð Ottó Geir borg og Mikael Torfason en með aðalhlutverk fara þau Björn Thors og Nína Dögg

fenginn til að leikstýra tveimur þáttum með Þórði síðan kom Þóra Hilmarsdóttir inn og við sáum strax að hún rosa hæfileikaríkur ungur leikstjóri þannig að það var frábært að geta fengið hana inn í þetta og komið með sína sýn til að vinna með mér og

stærsta sem ég hef gert svona stórt crew og mikið af hæfileikaríku fólki og standa allt í einu sem leikstjóri hjá þeim

ákveðin áskorun skemmtilegur stíll sem á vel við mig

fara öðruvísi leið en íslenska efnið hefur verið gert undanfarið stærst er náttúrulega ófærð ég myndi segja

lífi við höfðum góðan undirbúningstíma þannig að við sátum þrjú inn í herbergi í alveg tvo mánuði

og vorum

finna rétta línu

útlitslega lýsing leikur og karakterar þannig að við náðum alveg að setja okkur á sömu blaðsíðu hvernig tókst ykkur að landa þessum samningi við Netflix þetta byrjaði allt mjög

snemma þegar Þórður kom með með söguna upprunalega var farið með þetta til fyrir tveimur eða þremur árum

í gegnum alla þróunina hafa þeir verið að fylgjast með síðan var það núna þegar við að geta sýnt handrit og

með okkur sem er auðvitað frábært fyrsta sinn sem það gerist á Íslandi

þetta er gríðarlega stórt því við erum að fara í dreifingu í hundrað og eitthvað löndum á veitu sem allir þekkja

mun heyra af okkur ég held að þetta sé stærsta og mesta dreifing sem íslenskt efni hefur farið í yfir höfuð við sjáum strax að þróun þessara karaktera getur haldið áfram þannig að við erum

spennt að sjá hvort við getum ekki haldið

já ég myndi segja að sería tvö í Listasafni Íslands stendur nú yfir sýning

þar sem sjá má verk eftir fimmtán listamenn sem með einum eða öðrum hætti hverfast í kringum höfuðborg Líbanons Beirút og Svíþjóð það var ég og sýningarstjóri hér við unnum þessa sýningu saman við fórum til Beirút sumarið tvö þúsund og sautján og hittum fullt af listamönnum skoðuðum

sýninguna saman en þessir listamenn

margir búa í Evrópu eða Bandaríkjunum en þau koma alltaf til Beirút svolítið eins og Reykjavík fólk fer en það kemur alltaf aftur og þegar það er í Beirút þá langar þau að fara þaðan og þegar það er ekki þar þá eru þau með heimþrá þannig það er svolítið svona lík

eða listalífið í Beirút eins og í Reykjavík að hjálpast að og lyftir hvort öðru og sækir mikið til útlanda í nám

kemur alltaf aftur og

fjölmenning og frjálslyndi hefur lengi verið höfuðeinkenni borgarinnar

og var hún löngum kölluð París Mið

saga Beirút er þó blóði drifin en borgarastyrjöld braust þar út vorið nítján hundruð sjötíu og fimm og stóð til nítján hundruð og níutíu verkin í Listasafni Íslands endurspegla bæði eyðileggingu og uppbyggingu þessa

og gleymsku hér eru saumuð verk hvað geturðu sagt mér um þau já þetta eru verk eftir

hans var klæðskeri og það er þess vegna sem hann valdi er alinn upp í Beirút í borgarastríðinu og fjölskyldan þurfti oft að flytja

sem gerði það að verkum að og þessi verk eru sem sagt minning af minningu af ljósmyndum í albúmum maður tekur ljósmyndir

setur í albúm svo týnast albúmin þannig þetta er minning af af myndunum í albúmunum þannig þessar ljósmyndir eru hvergi til nema bara hér

nei þetta er náttúrulega sú borg í Mið Austurlöndum sem er mest frelsi sem gerir það að verkum að listamenn geta unnið tiltölulega frjálst ótrúlega spennandi saga erfið en spennandi saga þar sem svo margir taka yfir borgina og hún hefur verið eyðilögð

oft en alltaf

byggð upp aftur og það er voðalega

já já allt er ónýtt en ok þá er það bara svona nú byggjum við þetta upp

hafa verið þar og

eru þar

mixture á milli milli ýmislegs fólks og líka trúarbrögðum það eru einhvernveginn allir saman þarna algjör suðupottur já